M'enyi gye abepͻ na mfuw ho kyɛn po ho osiandɛ, abepͻ do na mfuw ho no, mokͻ a muhu abͻdze ahorow beberee a ͻfa mbowadoma ho, na afei ͻfa ndua akɛse ho, nna ndzɛmba beberee a mara so mpo memmfaa m'enyi nnhun da. Na po so dze, ͻyɛ nsu pɛr na ͻwͻ hͻ. Ekͻ a innhu biribiara nnka ho dɛ nsu. Innya esuadze biara.